Bɛma komu wae nge, kuŋdɔkiiɛ wae nge, i ya be na mɔ ye, mɔɛ a sinaja mɛ nu kɛ i bɛ a bena a ye. Mɔ gbi, ai kuŋdɔkii be mɔ ye, aa siŋnaja mɛ nu kɛ i bɛ a nyiia na. Hiŋi mɔ bi laowa ii ye o. Hiŋi mɔɛ laowa i ye, a siŋnaja ai tia bɛna. Ko bhii wa komu na lia mbɛ kuŋdɔkiiɛ wae nge mɛa be leŋnu ye. Bɛma mu bɛ mu bɛ suuɔ kɛ niiɛ, hiŋiwi mɔm mu nu kɛ anda kaakɛ, kuŋdɔkiiɛ bi, anu ma be ŋje, ŋ bɛ a be tia wi n bomɛ o abe mɔ ye. Ko bi wa komu lɛi mu, mɔnu-kiimu anda kaa, amu anu taa ŋ pɛ anda ŋ ka, na feŋ bi sɔ. Ŋ pɛ ŋ wa na feŋmu ka, mɛ mɔ mande basa. Mɛ- mɛ mɔ bi jia feŋ bi nunu la. Komu anu pɛ siŋna, anua siŋnaja, anu be tɔwa. Pɛŋ a tia anu kuŋdɔkiiɛɔ komu anu pɛ anui tia anua feŋ leŋ leŋ nu fɛ ya ɔ. Anda taae, anda ko bi nunu mae, nui tia anua feŋ leŋ leŋ leŋ nu fɛ ya ɔ. Kɛ sɔkɛ mɛ ɔ, ŋ saa wo wa we ya sɔ ko mu bɛ aa yɛ ŋ fasa sɔkɛ mɛ ɔ. Ko mu bɛ a ŋ fa sa, na sɔ mɛ kɛe, komu a ya ma, ŋ wa bɛ komu te gbi, tée gbi mbɛ bɔ leŋmɛsɛ nu kaa. Wo wa we aa wa lɔsɔ. Ngae nge, sabuɛ mu na lia. Ma wo jaafeŋ la mɔ boo. Hiŋi ya be ŋje, ko ma, mbɛ a bia. Ma wo feŋ la. Kɛ hiŋi wae nge mɛ ya leŋ kaa na, ii wa ii ya be ŋje. Aa bi, mɛ aa bia na wa. Kɛ me nana ii tiina ndɔ mɛ ya leŋ kaana so jaafeŋ be ŋje, kɛ, kɛ. Kɛ hiŋi ŋ bɛ ya leŋ kaana, ya fɛ bɛɛ kɛ kaakɛ mu mɛ a be na ya leŋ ye, ya leŋ a bɛ bɛ kaakɛ bi sɔna. Sabu mɛ nu lɔmu ŋ wa i ya sɔ ŋma. Baika! Baika mɛ nu, a be ya jaafeŋ la, a be ya feŋ lɛi yɛ gbi ya dúunya mɛ ma. Baika! O, baika o na leŋ a koa. Koo. Na fɛ i bɛ na leŋ kaa na. Aa bɛ bɛ <hesitation> kaakɛ bhii sɔ na. Baika ka!. Sabu bhii waegee, komu mɛ ti mɔ a leŋ kaana, ai na ai baika sa nda, ŋ fa ai sa wakɛ lɔbebebeba. Ŋ wa bɛ ya leŋ mɛ nu wae nge, mbɛ wo wa kɛ mbɛ taa la ŋ jakuɔ mbɛ a kaa lɔ nu.